Ley best advise I get from people or I can remember is was when I was already angry with someone and ley person came to me you trying to put yourself in trouble ho if you na stop ley thing here la big problem you coming put yourself in and I i na listen the I did what I wanted to do to satisfy myself but after ley aftermath I went I sit down and I think over it and I knew la it was not good my action the was not good I decided to move forward but from that time up to now I don’t do thing and people tell me to stop then I continue